रग्स उसे केलो जल्यार आमका गर्मी मेयता, कॉम्फर्ट मेयता, आमका घरांत रावांग कसा दिसता थंडेच्या दिसानी तर आनींग माझ्या येता, एक इतिहासिक दृष्टि सुधा दिता आमका। मोंव जमीन दिता चलता, साउंड वोडून घेतां खूप गर्जेची वस्तु मुतल्यार ओवरॉल फील बारो दित।